هو الحقيقة نستخدم مزيج منهم الكل معناها أما الأكثرية الوسائل التواصل الاجتماعي على خاطر ديما موجودين ديما بتخرجلك الأخبار معناها ما تبشيش تلوج عليها معناها بطريقة سريعة وبطريقة بسيطة زيادة كيما الفيسبوك كيما التويتر أما زيادة نتفرج في التلفيزا باش نعرف الأخبار والصحف الأكثرية صحف الإلكترونية.